<noise> <hesitation> Raha zaho manôkana alôha raha vao resaka loka io koragniny kô mahazo hely izy io, ny tena marigny mikajy mikajy aloha dia io malô mety tsy homagna tsy ary nohagnin'ôlô dia homagna an'igny le azo; ilay ho azo hely io hohanigny amin'izay fotoagna mba tsy ho very maina le le karazagny oe an-tsapaka natao mbo ahitana vôkany. <noise>